Eee, hawa sawe re ni, niladenim do huwa awa jeytati, towai hawa sawe re awa japanen jeydi ni kadi, eee, manon, eee, 96 awas, onewik.